स्क्रू ड्राइभर पेँच बारी किलके घुमाएके कसन, खोलन और ढिली करनके काममे लगात हएँ । जा उपकरण कठ्ठामे अँदि पेँच किलके खोलके निकारन फिर मद्दत करत हए । स्क्रू ड्राइभरको प्रमुख उद्देश्य कहेसे पेँच किलाको मुँडके घुमाएके बो किलाको एक निश्चित स्थानमे समायोजन करन, हटानक सक्षम बनात हए । स्क्रू ड्राइभरके तमान खालके हेड्स जैसे: फ्लैट, फिलिप्स, टोरक्स और आकार होतहएँ । बे सब तमान तरहाके पेँच किलाके सही तरिकासे पकडन मद्दत करत हए ।